waa su ma yëgoon su ma yëgoon du ma def nii loolu yombut de, yombut, ñàkk a rëccu loolu yombut ci ci jamano bi nii <noise> loolu yombut. Loolu du ma ko def <noise> bariwut de, am na ñu ko mën de waaye am na ñu ko mënut. Mën naa def nit tooñ nit dégg nga ma toog ba mu yàgg ma ne he lii de su ma ko yëgoon du ma ko def rëccu naa sax li ma defee lii xam nga loolu am na. Mun naa gaañ nit, ma xam ne amu ci gàcce ma ne he kii de su ma yëgoon du ma ko gaañ rus naa ci sax am naa ci gàcce, rëccu naa li ma ko defloo kaw ma ko. Nit mën naa rey doo ko tey nga toog ba mu yàgg ne he man de li tax ma rey ko maa ngi rëccu li tax ma rey ko te nekkut sago loolu rëccu-rëccu la.